Baño, choko, choko kukaayo jin ya'a kiti yua chi io no jiniti sa kiti two te stolo xootí sa´ati yooti kusotií si io in almacenar no te saoti almacenar un ke sa´ati kojati yeeti te skatutu xaati nu ni ku chitu ii te yua te jakunchaootí nokaso títi ne yoto no iniwiti yuar te sa saarsati kair niote yuo koo veti io yoko sa kojatoñit xii nu ni ñinito nu in pedoso ñida xii naw alju sa yeete te konartoñu xaat kouti ñenti pli kusiti te te kooti jip yuate, yuote, yuote saoti yuo te jakunchaati yee mati o sea tiempu te yeetí.